Momba momba kolontsain̈y ndrô Afiriky dio siody ndreky. Irô an̈y zen̈y ten̈a maro karazan̈a zen̈y, foko misy amindrô. Avô zen̈y maro koa zen̈y fomba fivolan̈a ndrô, karà atôny amintsika. Aminay Madagasikara aty zen̈y maro ny fitenim-paritry, karà karàha zen̈y koa amin-drô an̈y. Avô zen̈y irô anisany manano lafety tia mitsinjaka, avô resaka zolo zen̈y ten̈a ny baka tamindrô Afiriky tan̈y zen̈y ten̈a nampalaza zo.